أول شيء، تأكد أن عندك الأدوات اللازمة, مثل المسامير أو الشريط اللاصق. بعدين، حدد المكان اللي تبي تعلق فيه اللوحة. بعدين استخدم ميزان مائي عشان تتأكد أن اللوحة مستقيمة. بعدين، ثبت المسامير في الحيط وحط اللوحة على المسامير أو الشريط اللاصق. وآخر شي، تأكد إنها متعلقة بشكل صحيح ومريحة للعين. بسيطة وسهلة.